Kobo yīn woma hurkuɗa a put tǎǎdiwa ɗəta ɓol-ɓol kuma yin yau mee hanaya’mni yi tom ma koɓo a kad usu a puttǎǎdiwa domawa bə nə keẽsə mee kobo yin woma ɗəta ɓol-ɓol u hurkudawa a puttǎǎɗiwa ndə ura’ maa ete mee yi sem ma kobora nə yi’ tom handasal eteua, hana kan ya’mni ən wər mee eɗa ndə handa sal eteya yi sem ma bəkar u ki yaa kwasi ɓara, amma ete mee yi ma kobo kənə edsiyi ma mweẽrete ꞌisi yin bukuɗa hana kamni yin tom kuda pengpeng yi sem ma təblə kudawara yi sem ma bə kiyaas sək mee əə əə mee yi tenatena ɓara hana kamni hura kuɗa hana kamni yin kad kuda huru huru, amma yaa yi sem ma koboraya hana kan kanmi ngən wər sə ɓoota təbləsə ɓoota ruukəsə yin weɗa ngə mee wa’ fa bəka ən ɗasənɗa a kuɗa kuma mee ngə yaasə mee ɓən ɗaasə bin kəi kem yi sem ma kobora wede mee kobo eẽ yín woma hurkudawa kobo yin woma eẽ hur kudawa ete yin tom yur yur hana kan kamni yin sen mee əə̃ əə̃ yi ma kobo kən bə yín yausə mee ko yi tiri ba, kiyi gwaɗ kobo siyi yi ko yaa tiri siyo maa ən kesə mee yi ma kobo yin hursə kuda kaba, ete ɗən mee yi ma kobo ɗən hana kan kamni ngən wərsə ɓə yin yausə mee ki yise ɓa yinse ɓa yin yausal ɓa, mee miniu yi ma kobo kən ko yaa ko yi tiriwa ete mee yi ona kobo yi koa ham yin yausə ɓa. Mee miníu yín sək tinima ma kob kaah yi nasə saye ale mee kiyaa siki hana mee kiyi lab mee kiyi lab bə laba hana ki ye’ sikas bi yin yau mee yi ma kobo kən kiya kaay yi pu’u ale aa koa han yin sensə mee yi ko ba, mee yima kobo kən. Kaa ngaa nawa ɓa ete yi kaã yi sək ɓə yin yausə mee yi səkaa a kadooꞌusu a puttǎǎdiwara mee miniu koɓa semra mee koɓo koɓo kənə hana ka ndə yamri yin hur kuɗa yin sen mei a bu kam yin yausə mee ki yi sək ɓa hana wirini wirini kəra ko yi kaã yi səkə mee miniun bu yo ma kobo kən hana kam yi sək saye ra ɓaa ta kə ɓa kaã ɓaa kwasi sək tinima u yín yausə mee ko yi səkɓa a sək tinimssəma mee əə əə kobo kən ki yi ɓən nawâ mee hana ka ɓə sək tinima səma mee bə peɗenə ki yi ɓə na kobo edsiyi mee yi ko yi sengge tinima baa sək sə ban nə kə yi yur kuda ye yin hur kuda mee miniu yin kuda mee ən kob usu kwasən kob ꞌusu ti saye har yī hiĩ ɓeta, ɓeta yawan aa sək tinima dəm wa, kobo yi yab a kadoo ete a puttǎǎdiwa, mee miniu ɓəyin yausə mee kiyi səkɓa bə yin yausal mee kiyi tiriɓa bəyin yausə mee əə əə kiyi səkaa puttǎǎdiwa maa ɓa ki yi sək ma hur kudawa mee əə əə kobo kən kaa ngaa nawa ɓa ete mee yi sem ma kobo ra ma hana ka kem əə əə ɓaa kaɗ kadoo haatəmawa ɓaa yarsa ra daãn da mee miniu ɓə ki yaa taa na ɓa semra amma mee ete ma kobo kənə hana ka. Dədaꞌira yi tom yabra ma, ɓaa ka wara sai mee yi won hê kə kaã a kwau kwawo a haã kad kadoo haatəmawâ ɓeta kə kaã a kwamawa amma edsiyi mee yi wora mee yi yaa ma koboya suwa mee yì wo sidira nə ka keme kalo baa kaura sindira bə kěěsə mee ɓaa kwau sindira ɓa wər mei an koboya wo sindira weɗa mee ete yi ma kobo <hesitation> yi ma hir kuda kən yi ma kadoo yur yur wa kən yima kaɗoo yur yur wa bəkake ki yi kaã yi kana ngaa yaɗau yin yausə yi səkə ngaa yaɗɗa yi yausal mee yisakya hana ka ndə bi ki yi kaã yi tomo mbə yin yausə nue yi tomya siyi ən keesə mee əə əə ete mee yi kobo har a kadoo wǎǎdo a puttǎǎdiwawa mee ngə sem ma kobo ra kaɗoowǎǎgo a puttǎǎdiwawa ndə kongsa sal, hana kan kam ni wǎǎgo kə ngə tom ngaa kəro hana kan kamini wǎǎgo kə ngə fom ngən hob intiĩ ɓetaya hana kan kanwǎǎggo ngə keme narfa nə woa kanauwo handa wee naufa ɗenda ngə ɓaarə ngə baɗ tanta ɓetata mee ngən kər mee ngə kwasi amma a mee ngə ma kobowǎǎgo kənə ngə koa yaakeni ra ngə koa hanaka mee ə̌ə̌ ə̌ə̌ ngə ko mee ngən kər mee kamma ɓaa ngə kwasiya, ngase ma kweẽreteyaãge ngə ma bə kə ngaa kwasi ɓeta kən kobsiyi yi na ngə saye yo hananya’mni yi pam mee yi fom ma koɓo kən u ki yaa kadwa kad usu a puttǎǎdiwawa hana tone ma kere ma ɓan kaã ɓa konggo a mava kobora hana kanməra ma kanməra yi pidaa kwalaari ra mee yi sem ama kobo ra yi am təblə kudaya feẽ hana kan kamni yin wər ɓaa bəsə ma kobo ɓa yin wər ngaa. Ɓetsəba bo kunaa mee miniu yi sem kuɗa yur yura amma yaa yisə ma kobo ya hana kay kanmi yi kuɗa yur yur hana kam kamni yin kaɗ huru huru yin sen mee miniu bə yin yausə mee ki yi tiri ɓa yisə kən bə yín yausə mee kiyi sək ɓa yisə kən hana kan laktu, hana kaɓaa bən irinayâ kiyi ra kəm, hana ka ɓan irin mədkəls naya kiyi ra kən kiyi tiri irín bə ban yausə kom bəbaasəksə a fer ꞌusu ɓa kiyi kaã yi tiri mee miniu kaah yi nasə kob kawan ən siya nəkeẽsə nə keme yaa yisə ma koboya ən yaa yin kodsə huru huru hana kan kammiya yaa yusə ma koboya ən yaa yin kadsə huruhwa hana kaa fernawaya amma mee nə keme kobwa ɗən yín kaã yaa woma təblə kudawa mee miniu bə ngən yausə ɓaa ngə sək ɓaa daaso ko kən ɓaa kaã ə ngə sək bə ngon yausəɓa ra nga’n yau mee kam ɓaa ngə sək bə maaɓa ɓaa ngə sək kayara mee mini <hesitation> yaakewa yin kemei yeẽ yin hêu mee yima kobaa ye koɓaa ka kaɓa yaa səkə to mee yaakewa un sen mee kama koboꞌuska kawa yaa tommaa kiyi kər ɓets mee yi kaɗoo kwalaari ra, hana yima kob kawa kənə yi kaã yi sək bə ɓan yausə mee ɓaa sək bawam hana ka kobkana kənayikaã yi sək mee maaso mee yin wede mee saye makweẽresi ma yikaã yi sək bə pamsə mee tan sai mee yima koɓaa hê pəyi səkə <noise> koba yisam kwalaarira adasiko. Mee ngə ma koɓaa king king a hito ngə kaã ngə yər mudaã yabra, ngən sen mee miniu, ngən sen mee kwiĩya kə ɓə wo ɓə ngə hob intiĩ, kwiĩya kə ɓə wo ɓə kər hurtu wǎǎgo mee ɓən bəd kobsiyi kaa ngaanawaɓa ɓaa ɓəsə ma kobo ɓa mee ěě ɓə ma kobo kamawa ɓə kaã ɓə təraa hiss kwalaari sa ra kə ɓə mar hisa king tang kingtang himsa, amma ɓə kaã ɓə tər dǎǎnda mee ɓan ɓaa kə woa kar hurtu ɓoso a pərtəta ko ɓaa wo a kər koɓaa a pərtəta a too bən fada sauglo mee a keme sai mee wo ma kobə king king hê pə ɓə le ɓə wo duru, ɓaata ɓə haa a yaɗda mee ɓəsə ma kob kawa kənya ɓə kadsa ě wodaya mee ɓan kər hurutuɓo so daaso ko dən mee ngə ma kob kawa ɓaata ɓən tii ngə ɓə keme ngə kwasiɓaara, ɓaata ɓan sen kama ngə na ɓaa wee balaa ngə ɓə na ko ɓaa wee tabanse ngə na ɓaa wee mbə ban yausə ka wee ɓa, amma mee woa tom eẽ ngə ma kob kawa ngə kadaa kwalaari ra, bə ngaa kaɗ kwalaarira ba ka tom ɓan dəsaãtəra ɓa ɓən yausə kama ngə na ɓa, mee ngə na ɓara ngən sen mee ngə yawaa mee kobowaaga a tum ra diira siyo bən sen mee bəɓa edamaawiyi kwaɓaa ɓetara eɗa maa ma kob ꞌusu yi kwasan ɓetara ən siyo mee ngə kobo ma hanayamni yin fiĩ ngə kobo ma hana yamni yin fiĩ ngə ən siyo ɗəda kobora ən kwa ngə ngə kadaa kwalaari ma, ɗəɗa kobora yim kwa ngə ɗəm ngə kaɗa kaɗoo kwalaariwa ma ɓeta ra, hanayamni yin fiĩ ngə. Amma ngase ma kweẽreteyaãge kam ngən hur kuda amma ma bets ɗan ɓaata ngə taa sika kwalaaribə ra sik kə ngaa tas ɓa ma ɓən yau mee saa tum kəna taa ɓa ma ɓən yau mee saa tum kəna a siiba, siyo kobo yi sem kwalaarira a səkoo amma kobo yi yab ɗəma ɗəda preerara amma ma ɗəda hana kanbi ka kene hana ka ndə bisa bu yab ɓa kam yi ma ɗəɗa kwalaarira kən, mee maaso kobo yo bə fidingga a ɗəɗa səra kən ɗəda kwalaarira kən kobo mee ete yin yau mee yi tər mudaã yi yab yi hur kuda a puttǎǎdiwa yo tom kobo king king ra yi tom ma kobo u yi tom han handarawa yi tom an ma kobaa u ɓaa kasa niĩsə nūwǎ mee hana kan bada ɓandəsaãtəra hana ka ɓandə saã fəta kə ɓaa ti nuu mee ɓən yan hurto ꞌusu mee ɓaa foɗ maawara, amma ete meyima kobo kən kəi kaã yi kaɗ kwalaari, amma kobo dəm, kiyi kaã a ti yi kaɗ kwalaarira, amma ka kaã tom ma ɓaata ɓən hûu ma kobkawa a ɗəɗa sem kwalaarirawa, peera ɓən he’u ma kobkawa ɓa a sək bə sem <noise> kwalaarira ɓa, ɓaata ɗəm ɓən konsə yaãyâ baaatə mee sen mee hana ngə ko ngaa ti kaura, kəi keẽ hana ngə ko ngaa ti kaura kob ꞌusu kiyi kaã yaa kon yaãtô sən kansə kiĩta a simwa hana ko ngə keme ə̌ə̌ ə̌ə̌ mee wǎǎgo ngə bəd diira mee ngə yawas mee put wǎǎgo yaake yi konda mee usu yì ma koboa kən ki yi kaã yi na koɓaa. Ɓam kiĩta ba, <hesitation> ɓam kiĩta ɓa kə ɓaa kon putsiyi kə ɓaa na a neme mee usus yi ma kən, hukuma wâ yâ ma ɗəɗa u sem kwalaarira wa ngə kaã ngə yau ateyaãge yaɗda pamsə mee kama ngaa yau mee sə kaɗ kwalaariya, mee ngə ma kobo kən pam mee kama ən kobo kawa yi fom ɗəɗa kwalaari ra, yi tom u kə ngaa kwasī atewa kaah yi na ngə ə̌ə̌ ə̌ə̌ ngə tom fín maaga ngaa hur kuɗa fin maagura kaah yi yau hana yâmni yaa na kobora amma yín na eda yi le eɗa maa yín na eda yi le eɗa maa yín sen mee yaa yisə kenya yi kaɗ ma kwalaari ma yisə semraya, yaa yi semsəra yi kaɗ kwalaarima yaa yisə kənya kaah yina atom bə fiíma a daaso baatəwa ra kaah yi na mee a tom bə kwalaariba kaah yi na mee ə̌ə̌ ə̌ə̌ kanayâmni yi kaɗ kaɗoo kwalaariwa hanaya’mni yi kadoo u pamsə mee ka kaɗ yab a puttǎǎdiwa maawâ ən siyo puttǎǎdiwa təng kaah kaah yi səksə ba wa yí səksəwa yi ɓaan an kobo ya ma yaa yi sem ma koɓaa ra ya, amma sǎǎɗ siyo ɓaa nemna kaahmi hana ən yaīmni kaah yi ma’ā hana ya’mni kaa yí maꞌǎsə mee ə̌ə̌ ə̌ə̌ eda ma kobo eda yi sem ma kobo ra kobo dəm yi sem yabra a yaɗda ɓaata ɓə kaã ɓə yau ɓaatəraya yaɗda pamsə ɓə yauyara yaɗda pamsə kaah yi yau yara so kobo yi yab kuma ndə bə kwasə a hur kuda ba.